Hevery fa, tsy hevery moa zany fa gny han- gny hantsimbava no tafajanano maharitsaritsy gny fofony da gny raha, gny tongolo lay.